<hesitation> Karazana loko misy ny manga, ny manga mbola mizara be dia be ohatra ny manga mazava, ny manga tanora, ny manga lanitra ah, ny manga an-dranomasina, misy ny mena ,misy ny mavo, misy ny maintso, misy ny volon-davenona, misy ny volon-tsôkola, misy ny volom-parasy. <noise>